Anoi yave karurenda, are ou okaruva jei seve mbaetɨ tembiu oiporugue ikavi öë, se jaeta supe amboete rupi, toyeapoye sepe, ani ïkïreïyave ameeye supe ikorepoti tembiu repɨ